Hati itwe twali tuyiine twali tuyine amarwa gaitu agenzaarwa. Bageita tonto kandi tosobora kugenda okayiiyayo nko omuhaara wo'muntu otte otta ottagenzere naki, namarwa gaitu agenzarwa. Nigo gebembera,